Kua diciplia jaeko yanderete yamboe vaera mbaravɨkɨ mental, yandeko oïmeta ñanoï ñemomete tuisagueva, yandepia, ñaneaka oikua vaera mbae oyapo, oïmetako oparavɨkɨ ñaneäkä kuape